اقدر اسبح واركب الدراجة اتعلمت السباحة في سن صغيرة <hesitation> حوالي ست سنوات كان عندي مدرب يساعدني واخدني شهر تقريبا عشان اتعلم السباحة بشكل جيد اما بالدراجة تعلمت في نفس العمر تقريبا اخذتني فترة اطول شوي يمكن شهرين عشان اتقنها واكون مرتاحة كل وحدة منها تجربة حلوة.